<hesitation> Erihabulha eriwune eryanamathathunga omwa buyingo bwaghe nalhithunga ingakine mwana mulhere neryu kandi oyuwambyu ni sokulhu inakineho erihabulha eryo ryabya erihambangene okwa kisomo sokulhu mwanyeghesya amanzoborera indi athatha mubathasoma neryu ahabwekyu amabugha athi ithwebana ithwe thukinakulha ithwe thukinawithe e chance eyerisoma thuhambirire ekisomo ekyo mukyalheka enganza erighenda omwa sukuru kyamalheka ingasoma neryu kandi mukyalheka na mathahya nomu kalhi inakinasoma nabere ingibuka ebyasukulhu anyihereraya ebyambwira neryu no mukalhi munayamusubya omwa sukuru so erihabulha erya namathathunga ryeryo ngalhangira indi na <hestn> ithwe thukinakulha abandi ababya balhiyo thwamalhikolhesya lhyanganathuwathikya obuthuku obukasa embere. <hesitation>